Sj epj dj ebobcw atar a, cwc dj idzi kan etow do. Etow do wie a, iboso atar no n'asen na aka ato do, na sj eka to do wie a, iboso ne nsa ebien a aka no na edze atoto atar no do ewia nna asan ebu mu ebien. Sj cyj sor atar a nna ewie mbom sj atar no so a, ma ohia ara nye dj ibobubu mu ara kjpem ber a ebenya mbrj edze to wo "bag" mu a cbjyj yie na cnnkjgye pii cnoara nye no.